Laha zaho zô ro tara fivoria am-piasà ao: vôlohany indrindra aho tsy maintsy miala tsiny amy mpiara-miasa agnamiko, de magnaraka an'izay aho moa zany tsy maintsy aho zany <hesitation> noho izay fahatarako izay any aho mba ha- oe hampalemy fo andreo agnamiko amin'ny magnaraky zao mba hagnandesako kafe reo mba hampifalifaly andreo hoe satria zaho zô tara igny de mba igny zany ndro mba hamafako an'igny fahatarako igny de mba agnandesako reo mba hiarahanay misotro.